Hala laati ka, maamiraɓe e hanka woni ɗengal fulfulde, en ngala hala fere ɓuri ɗengal fulfulde haala am haala mamiiraɓe am fu hanka woni haala mujun